اگر اوون ہے تو ہمنا کوں کھانا پکانے میں کام آتا۔ پہلے ہم گیس پہ ڈیپنڈنٹ رہتے تھے، لیکن بہت سی چیزاں ہیں جو گیس پہ برابر نہیں بنتے۔ اوون ایک چیز ہے جس پہ اچھے سے چکن ہمنا کوں اچھا بوئل کرکو، آرام سے اس میں مسالا لگا کو، بس ایک بار اوون میں ڈال دے۔ کیک بیک کرنے کو رکھتے، وہ گیس پہ نہیں ہوتا، تو اس واسطے اوون ہی چنا، پیزا بھی۔ اب پیزا کوں اچھے سے پکنے واسطے رکھنا ہے تو جو گیس پہ نہیں رکھ سکتے، اس واسطے بھی اوون کا بہت استعمال ہے، وہ ایک سیکنڈری آپشن ہے گیس کے بعد۔ اس واسطے جیدر جیدر نہیں استعمال کر سکتے کے سماں یہ استعمال کرنا.